كبف تطبق الحوايج؟ أول شي ت- تخلي الحوايج يعني مطروحات هيكي قدامك وتاخذ أول شي الأكمام تجمعهم مع بعضهم، وبعدين تلفهم وت- <hesitation> تطبق ال- <hesitation> الحوايج على بعض وكان السروال حتى هو نفس الشي بتجمع رجلينه مع بعض وبعدين بت- بتطبق السروال وهيكي يعني طريقة التطبيق.